Btootina alam be a bboorin bton gitin bâan ma, we gi yaa a bân húrti húrti; Titi gi ma binyaa bo ghódin ginhihiili go, a ghódin ginhihiili ma. Ngi a ghódin ginfúfur njali ma antimbi mada baŧibaŧile. Han wi ma wen womi, hú ma faŋ ma faŋ ma uga wi ginŧandi ugaa wi meges. Umbagi ngi hí ma húrin yaa, ndi halaa ggaŧi mo wo mada gitini wi ma raa nan. Ndi halaa ggaŧi mo wo mada womti wi ma raa nan. Alam ma wee wi ajanga gegeni biñaŋ ma. Ghódi ginhiili go, gen húbut bâan húbute, ngéd bâan gédni wi ma húrin yaa, a go biñaŋ ma ntéyi. Habo hal mada núm bo dúniyaa, a bbiiŧa biinda wee wi ñe biiŧa wi ma alama jangan yaa. A bboorin gingiisi ge fana, bân ma bâgina yo ngi gi ma húrin yaa, go bângina yo ŧag, bâgaana giisle. Bâmbagina yooŋ, baawo bâana gaadi ghódin gingiisi. Bâmbagina yooŋ han ge gaŧ, ndu ugí yaa ge bânyooŋ bânlóodna bindúbatu. Bâŋóodna a gi ma húrin yaa go ngi bâan yo ŧagdi bgúudi ndi bali ŧagte ayetin liite. Bâ diinna ŧagi gee ma fana jandi gidaangina alami ngaŧi. Bân ma bâgina bilam ma, bân ma ba ndaangi alam ma. Bân ma ba ndaangina gliitin bâan ma. Dong bâdaangina gliitim bân ma, jandi hala aber nto bin hi ma ndaangi bâan. Bâŧina a gim bân ma foloŋ, bânan nŋaŧi a bgím bân, a gingitin bân ma, a bgím bâan ma, a bboonjin bâan ma jandi bângaŧina hal hi húrin yaa biyaa he hi mbinte anan bân daange. Bâhaŧina a gimbân ma folon ndi bâhaŧina a gim bâan btooti giti bâan ma mboonji ndaani. Bâa tti gaadna mbúlle, ngi hi ma mbinti bembe gidaagi gembe, bisgo anwéeti bâan bibarene. Mbolo wiloo ayaa annúmte, wi ma húri yaa mbolo ndu ugaŧ mo, wii tti mada bân múŧi bân ma bindúbatu; Fondi mbúlle gaaj hinooni ayaa anto ngi fi, bari ndu we wéeti hú ma ugi ngi wi, he wembe uber wi anto geg gena, wi ma húri yaa uu ttú gaade. Me nda awéeti uu bbare, wo haloo halaa tti bare be we gwili <noise> ma gdúbatu ngina raa. Winooni we biiŧa be uboonje win raana, win wi tíngani basgo unge luus geg, uu gge luus nfúfur, uñoomi huriibale, ifogo unan riibale, unan ñoom, unan gí ngi fiiñi fnñaani fana, a ngegegi wiindi ma, a geg wiindi ma, a gingiti giindi ma fana. Ubiiŧa biñaŋn yo, bigúud ndaani, binaŋdi naŋde a gidéele. Mo ndi banaŋde a gibooli baa tti gaade mbúlle, wi ma wi gí njan taasí ma bânsaantina bembe wamu wamu. Ffalin taasí ugaf yaa, unan yaanti giwoda, flee flee uga yaanti giwoda, win wi nŋata haj. Wii tta mada taasí hódi wiindi ma, usów, dong bân bagina yooŋ alama ndaani, bân ma bâgínŧina ngi ginŧin bâan ma, gima biŋati ban yo bânan wóoda a ggí samindi bgím bâan ma gí bboonje, alam ma atingaade mbóoti, abów a bân ma fana, wee wi ñe gaadu wi ma inbuni a bsaanti ma.